Duniyaaru do mari demngal duddum, wadan ujuneere. Ha lesdi am tan don demngal fulfulde, hausare, igbo, yoruba, kanuri, igala, idoma, Jukun, Marghi, kilba be chambe en. dengle do pat ummatoore mai do volwa be demngal mai den bo bedo famtindira chaka mabbe ngam kajum on be wawi kanjum on bo be volwata be mai maube mabbe be bikkoi pat, duniyaaru do mari demngal duddum je goddo fotai limta dudugo majum.